<hesitation> ho nrachon na ku kadachón xióyo na ngu ta iin no ka vée a no ne kechón no tuchí xhitón yo'o nribana nribao pala, piko, nri martillo yó iin barreta i iin ho o on. rrastrillo yó na dita chee yó ho o on. hó kuña nguan ha si sincel, ho ga ho o on. oña taba ñó yó hó ho o on. marro ho ho o on. acha na nra tito yó ho machiti ho ho o on vichí ña nri cierra na yendre xhitón yó'o ho ho o on. ña yendre chitón yó cerruchó ha ña yendre ká yó segueta yo nrida jan ngu na nrivana vee ná.